والدي وأجدادي يتكلمون العربي الفصيح. لكن اللغة اللي نشأنا عليها هي اللهجة الكويتية. الكويتيين معروفين بلهجتهم الخاصة اللي فيها كلمات وأسلوب مميز. بعض الأجداد كانوا يتكلمون شوية لهجات خارجية أخرى. مثل البحرينية أو السعودية. بسبب التواصل بين دول الخليج. اللغة العربية كانت ولا زالت هي اللغة الأساسية عندنا.